In sa vida mia ita apu fatu, mi seu sposada, apu tentu tres fillas, quindi nci fiat de traballai, apu traballau in butega, in negoziu cun pobiddu miu. Poi dopu, a pagu a pagu, is fillas funt crescias, e deu e cosa sa cosa chi mi prait a fai fiat a fai volontariau. E infati seu stetia prus de bint'annus volontaria vincenziana. <hesitation> Poi ho finito lì e mi seu dedicat a <hesitation> alla caritas. Però imui seu sempri in sa caritas ma ndi fatzu prus pagu cosas poita deu puru non seu prus giovana, depu atendi a miu ca tenit giai norant'annus e quindi su tempus est pagu. Però candu potzu mi praxit. <noise> Sa cosa chi preferu est andai a cresia a pregai, alle funzioni, mi praxit a totus is funzionis. E poi fare volontariato, mi praxit meda, pentzai po is aturus pura ca tenint abisongiu. Eccu qua